Ndabbawa nga ɗum anndiri e ƴoyre, e boo nga mari manngu ngam ƴoyre maanga, e woodi googooru, googooru ɗoo e ndu mari reputation mawɗum ngam ƴoyre maaru. E ndu mari dabareeje e anndal nonno haandi.